Leydi Portugal kanjum woni e meditariniya Yurof, ɓe woɓɓe yimɓe daneeɓe, ɓe mbaawi fijo bol. Ngam e fijo bol kamɓe wodi Cristiano Ronaldo, mo duniyaaru wolwaata to un wolwa e dow fijo bol. Ngam non ɓe mbaawi fijo bol.